Tɔ ema <hesitation> egya oŋke ema si cike bwoma eme ciki aga aŋa ko anje sa we ede da alum ma bwoma enak enak musu ko ovɛ mu de nu enak mu ya enak saka mat enje de mu ya kete ba mat nje je sho ofɛ ko emɛ tɔ emu su ku makpa enje je den anet uncu mu su ku den aŋet oncu emu ya vɛvɛ ee enakɔ mu je sese a anfɛ mu je sese anfɛmu sese obe tɔ anfɛ onvuza muje nyi sese anfɛ ko doi ankpɔk a cit kuma mu nyi sese ankpɔk enrogo etɔ seke etɔ ego ddadi we cucu egap den musu ku. sese gyeraŋ vɛ mu goi egya ŋke sana nyina anvei na vɛ kaŋwa nu shaŋke mbe mnɔtɔ o kaŋwa nu luyyi na amu enje nu zize nu tɔtɔ nu rege si e deti ne ewaki a naa a na enakɔ gabakidiya na muku goi onzɔ nu goi onɔ shake mbe nada obashi egap seke bashi egaps nɔ tɔ muya enak mu we ze efɔt nu zoo nu zoo nu zoo mu zoo tɔ seke efɔt nu zoo tɔ emu ya egya na shaŋ ma. ema bwoma enakɔɔ kɔ tɔ ema bwoma eje a bɔkɔtɔ mu nyi enje a bɔkolɔ no si je vɔɔ akpo sosai ba enje kuma ne egya. So sai to nuku gyɛp mu fu obe kama obe onyu faa ne muje muje teŋ ko nyu ogbe ko aga vuza ko anga avu mu je kpa enshee mu fa ba na nje ba shake ense ne tɔɔ ne tɔ na mu gyɛpe enge efwa amɛ nje gyɛpe egaa neje si o gɔngɔɔ musu shaŋ ko de ŋgɔnɔ su mu su sese obeɛ obeɛ enakɔ we tɔ we tɔ wetɔ se nje fɔt muya ma ni ma we na angom ema sin ye enakɔ se fot seke fɔt ema mu ga mu makpa enakɔɔ mu nyi fu je odop je goi si na amfibi musuku goi sii nu dai amfubu mu mu suku gyɛp mu nyi goi enak eva na mu ba den emba ci na mu guyɔɔ ku goi si suku sho amɛk enkeri sima muya muku kpaa enshee mu soi si na amfibi egya eŋke ma si gyɔɔ embwomma ne ŋke evaa eme ciki agaa ewe enshee ewe emate emate emate ema ni go dadi emate emate ewe nu onshee ewe nu kpam egap emate musu ya ŋke nɔ ematee eti nke ne kpa enshe ne ejut ekpi ekpi seke dami na mu eda aŋaa ematee ba se mu suku per amfibi mu su goi <hesitation> ekpi ba ematee ewe ageraŋ kɔ su ekpi seke ego akpo ematee duka nje we tiri. Ema aŋaa emda enyi vɛɛ enden ematee seke kpam ŋke we jut ne tɔ tɔ eŋke shaŋ <hesitation> emate kuma nne yene yi <hesitation> e rayuwa ematee ema ni ŋgo dadi ŋke emada emate sene ebɛɛ bi onta shee ba emate seke gyɛp ebɛbi ne neke awa ŋke sene kpa ebebi ne neke awa nke sene kpa enshɛɛ e la atɔ ko de ne set je aww etɔɔɔ nɔ kamin kpa enshɛɛ kamin ne ebɛ bie seke bɛbiɛ sene neke eŋa ba ne efampi abiɛ seke fampi abiɛ kamin ne kpa enshɛɛ <hesitation> ne ba e ba sena encu ŋke amma kuma ebwoma els na ŋke ro <hesitation> emu suku we nu <hesitation> o kushin a ŋet oncu o je sho omwe nu okushiɛ ko omwɛ nu godo o duk egya ende mu suku we de ki eba lesa na avu mu elee sa ele sa ele sa na avu mu nɔ ele sa na avu mu mɔ tɔ mu yaa ŋke nɔ emu su yu emate nɔ ebwoma ovɛ kulɔm amma eti ŋke de a kai neke eci kpii eti sosai ne kpi eti sosai epeisi ekpi ko ema el ne <hesitation> ma nje emakaranta <hesitation> ma nje emakaranta ema teke mbe ma dee awe ci mbɔɔ saka ko emate kusu ne na fusa ma emateɛ eda saka fusa ma emate we gaskiya <hesitation> ma den ede aŋa ma sikin den ede aya nu oyika ma ma ejut ekpiɛ domn ekpiɛ don ekpiɛ walai e je dami na ma ede aya e tɔsi ovuzaa duk aga alum musu den ede aŋa ne ekpa enshee ne eci kpuu bar na enje sosai tɔ gaskiya nu eci kpun o bar <hesitation> su nu ego dadi <hesitation> Ekpiɛ eda aya ba har ma mi eŋgeji ne epee amfibi ne goi ensheee ageray tɔ gaskiya ema ŋke etatɔ ema si ebo eboo musu ya nje ne ebo su je jara <hesitation> ne dem ba baruwa enje ebana na nje musu ku kan nje edee eje edɔɔ musu ku kan nje edee e je edee tɔ eboɔ musu ya nje ewe keshi keshi akwai ebo nje tara akwai ebo nje enshɛɛ <hesitation> nje shira enje aŋa tɔ enjee enje ya nje nɔ nyina vɛ ewe edsi to edɔi nɔ musu ya nje a ci we tum sene ci ko kani eje dee <hesitation> duk ende si je dei ke go vii je tɔ njɔɔ <hesitation> ewe ne encei e gan je etara tɔ enje etaa gaskiya se we ni encei sosai esho <hesitation> enje ebara nje aŋaa ba tɔ kuma enje owe nu wuya <hesitation> musu den nje tɔ amma kuma enje ne emat awɛ sosai ne enyi mat awɛ ende eva ende etat emɛ awɛ ende eva ende etat emɛ amma <hesitation> mu ya nje ne emat de enyi emɛ tɔ egya eŋkee <hesitation> etats ema sin ciki eboma <hesitation> ema bwoma emambwo emu su ya emambwo. Emambwo emu suku ya ŋke nol musu ku jut <hesitation> fu emambwo ne awe ci ŋke fu ba den nu musu llura ne emambwoɔ sese nyke eguaa jar ba fst akwai amɛk nje si <hesitation> ewe ne elay elaŋ ewe ba jut nje tɔ musu <hesitation> suku ŋɔrɔ eme amɛkɔ din mu nyi vɛɛ ee emambwos ee kpa enshɛɛ wee enaŋ musu ku ba shaŋke e jaɔ kɔ tɔ emambwo egyɛp si set ede aŋ a nze nje duk onyi sa ba deda aŋa a sa ba ne ejut ebebe eko emambwo njɔɔ ekpa enshee a set egbei gbei musu ku she eda aŋa tɔ onyi sa we nuu <hesitation> a ba maku egya mu kɔ kuwa <hesitation> wa ba a kpasa mu egya oŋke musu si go dadi emambwo we kpa ensheɛ emambwo we gbei we gbei we gbei we gbei har otiga aŋa wa nyi vɛɛ kai akwai egya si we ede ekai emambwos wei egbi enshu ne tɔ mu yu otiga aŋaa wa zek saka zek ba wa vɛ kai wa lee ee lee lee lee de ike owe ocuk sa zek nu onum vɛɛ a aba ende <hesitation> nu nlgu ju emambwoɔ ba amma suku we nu onum anyi vɛ a a su we nu samuwa ba don owe nu onum tɔ wa zɛ ba saka ba yu oniytɔ anyi vɛ <hesitation> saka nyi vɛɛ onitɔɔ awe onyi sa waye nani wa teke <hesitation> a nyina ensok emambwos vɛ kai emambwo ke ekpa ensheɛ emambwos ke dɔɲ amambwos seke doŋ kaa nyina onits aba <hesitation> aba na ni a gan ayet encuɔ tɔ amma suku owe nu juk <hesitation> wa nyi a la ols ŋgeni amma wa go akpo <hesitation> emambwos din. Amma emm bwos ki ze gbɛp ki zɛ gbɛp amma onit enyi emambwos wa nyi vɛ ee emambwos <hesitation> akwai egya emambwos si ya ko akwasi onit sa we na kusa na aŋaa to ŋke eshaŋ e je kpaa enshe e je gbei tɔ muku mwe a too ede set ego de en suku we oŋke okpɔtɔrɔ tɔ muku mwe la alɔ mu eŋge mu amma seke she ŋke kpɔtɔrɔɔ mu ma muku nyi musu ku we nu <hesitation> ati ko ada ko egya eŋkke musu nyi dei namu set nu shiri set apɔtɔrɔ eŋge mu so da egya oŋke se e ba sa mu nu oda nɔ mu nyi kpaa ensheɛ mu nyi kari ogbose mu tɔ emambwos emu suku ya ŋke ne we lot aneit domin anit na ti enyi emamnbwos na tinyi ŋke amada vɛs ee seke lɔt mu gaskiya a maku mu je eda <hesitation> ede enkepi ko awa ende sana tat nzɔɔ emada orege o zapiɛ din tɔ emu su ya ŋke so emambɔɔ ewe <hesitation> ewe keshi keshi akwai emambwo ŋke ebara akwai yke eshira amɛk nyi akai ŋke tara tɔ eme ciki emambwos biin je ne eŋke shira ebebe domin eŋke shira aniɛk nyi na anit sa ve na vɛ oŋke shira ni eya awa tɔ ema si nyi se kɔ <hesitation> e ya nsha iri awaa amma ya emambwo eŋkesi gbep eme mu ojuk mu ga e set gbei se gbei se gbei se gbei se gbei se gbei se gbei tɔ gaskiya emambwo ma seke gema nu emambwo ŋke egbei de gaskiya ne ekpaa enshe ne eyike abɔɔk sosai kamin na nu <hesitation> tare ana aeŋke cecet ema si embwoma ŋkee Kuma yene yin enje din ewe enshe ewe. <hesitation> ozo ozo gbere ozo gbere sa set ede aya ba na wee anjun ozo gbere awe na alatoo na ava ozo gbere alatoo aci atat edet sosa aci a tat edet sosai ozo gberee tɔ ozo gbere emu su ya ni nɔ a na lee amkpa na lee amkpa a lee anjun musu ku je egyap mu je muku je pyet abi <hesitation> pyet amkpaa na anjunts musu ku ga seke go amɔ si ne keci zek tɔ eman bwos keci eti ele el ele har e ba jut ozo gberee seke jut ozo gberee eba na nje tɔ onumpɔɔ ozap mu de ewe onyi oze mu fwa ocap oze onumps tɔɔ oŋke eshan ozo gberee ene kpaa ensheɛ ne ne ettunyi tɔ koma ele ana mbe s sa goi <hesitation> eŋke egya a bane embisije <hesitation> alision <hesitation> ema ya tɔt o shin ka pa nu ozap nu kuma ebwɛɛ ozo gberee tɔ a shake mbe odag dakɔɔ tɔ kuma mu nyi ozo gbere a tunyi etɔ oŋke shaŋ anit akpa enshee a bwomaa ebwɛ ozo gberee tɔ akwai ekɔt ema ŋke gyɔɔ embwoma amma ewe pye pye pye si tunyi sosai esho ozo gberee ba. Tɔ egya oŋke ema si gyɔ embwoma ma ya akwai emabwoma <hesitation> o tolotolo domi munyi o tolo tolo na den enje ke sa den je musu ku nyi den eje har seki efɔt otolo tolos owe oŋke okpɛi don eni ewe na cei mu using aceis kyee ebwee na mu kpaa enshɛɛ na mu ku tɔ tɔ ebwe enje emgbem ma onyi tɔk ogɔŋ ŋgɔ efwa amɛ ende otlolto suku owe ɔku kpei ne nyi tɔk oŋgɔ ŋgɔ ofwa amɛ to ende kuma musu ya ne akwai eeee enu innu musu ya nje akwai iinnu nje etara enje agerek akwai innu enjeaŋa enje aŋaa se we nu aŋaa musu ya enje nɔɔ enje ko musu si sese embe eŋke egya ba neke eje eyara eje kpaa ensheɛ eje gyep eŋke egya egeu enje egya neke efwa amɛ e zit nu okee <hesitation> kmi okpe suku sat kani a ke fe anna muku ma go oko koro okoo ekaa ko koro koooo tɔ o teka mu ovɛ endeke okpw nyu kpaa ensheɛ okpe <hesitation> onyu sat tɔ nje ewaca na afaŋkɔ akwai enje sene <hesitation> e zeŋa emwe na na afay akwai enje sese emwena eŋgabe akwai ende see emwena oncu to seke je esek ne tɔ ko onyɛ ni je egyesa aŋga engya ni tɔ zuwa nu oshee. Mu ya dje ke. ba veca ba mena ggeje tɔ amma inje agricɔɔ nɔɔ mu suku den enje ba si je anwai ba muku fu gkiggo fuseba mu gwai agirag fuseba mu shakaim bɛ amme mu jara abei mu wakei sure da cɛwa ba gya si kpashe sikpashe ewɛi nɛ elang ba don siki jur elang wɛ kposha burinjɛ tɔɔ ama enjɛ ewɛi nɛ egbɛ ga jɛ jga ama kuma jambɛkpɛi a bwɔɔ ma jɛ jya ga jɛagri kɔ muda vɛ kuma ekpashe ɛshat ɛjɔɔ egbɛjɛ ewɔ kppɔtɔɔrɔkpɔtorɔ shɛ nɔ tɔ kɛshan ma bwɔma egbɛ ma bwɔma enu en dɛn enu enu ewɛ nɔ enu ezɛzɛ eden ama damuwaeve elang jɛnu kuma <hesitation> jakigya sɛ kpasdhɛsi wɛn na fbi nɔ kɛ shang anɛt sana cɛki kpashɛ ebwoma dɛn enu dɛ ba kɛshamg